Ba bauku penti kaina mai ngupa ilmu nuntusi dou mbojo, sakola edere ma disaramba poda kain di- dikau ba kaluarga ru'u ana dohon. Dou mbojoke wau bune, waur bune, waur campo labo <hesitation> ra'an, bunesi ibarat kan weare, waur bune denyut eli- eli- eli nadi ndae kero, kaun ana dohonke mori ma pentike sakola. Na, dou mbojo sekola wara da wara, nuntu anue, nuntu wara da wara siake dari dou ma- mampu ato wati, wati fikina ede, ma pa, ma penti podap dou mbojoke ru'u ana dohona sakola, sd, na smp ku, sma, na sampe kauku mai kulia ana dohon, bauba landa tolo, landana nggaro, ma penti ana dohona mai kulia, bau ndede kain <noise> bau ndede kain, kulia ke penti. <hesitation> nggahi ba doum tua dohoke, ilmu tandi'in ntandi'i na sara'an, tandi'in, tandi'in dimori kaim ndai, ica kai ba ru'u di ngupa kai karawi, dua kai ba morike ndai wancuku pentingna <hesitation> ndadi dou ma tuba, dou ma loa, dou ma berilmu. Tolu kaina, na agamake na kau ndai wau, kauku ndake loa, tupa, sakola ngupa ilmu. Ede, makanya ru'u dou mbojo dohoke ka kulia ana ke wancuku pentin, tifikin wara atau wati wara piti. Tiwara piti loap dingupa kento, ma penti ana doho mai kulia. Au dirahon nggori kulia, ana dohon ma mai kuliake ndadi toi douma tupa, dauma to'a, douma <hesitation> patu, heba ndadi kain, fikina caru, ndadi kain au bunem ede, moda ngupa karawi. Karawi ke wati ponti fiki ma karawi aka, kantor dohoni, wati ndede, pala na loa <hesitation> lampamu, naloa caru ajala, mori kaim re lampa mori kaine, karena ba au, ba sakola, ba kulia, wati jan ndadi dou ma da tupa. Di penti poda ru'u dou mbojo ma ngarana, ka sakola ra kulia anan, sampe waraku di mpa'a nuntu lao tua- tua doho ntoine dou mbojo na lao rerosi na wi'i pakisi rasa, na lao ngupa ilmu labo ngupa karawi, na ronggasi aka rasa dou, na ronggasi ama sidi sidi, ama subu subu, sia na ngupaku sigi di sanawa kain. Pala waraku rasa ma kalai na ronggasi aka rasa dou, wati ngupana sigi tetapi bunesi nggahire na ngupaku uma ra hotel doho ma caru caru ni. Na, bau nggahi ndede kaiku karena dou mbojoke na tei podaku aka ana dohon, mori ke mori ma sederhana, porona aina ntanda ma ese poda. Ada mori ke, tana'o pu, ngupa pu ilmu, ta nao aka cuo aja ma penti, ma penti ede loa mbei ma taho di mori ndai, nah ede. Tamba wali saat ake wancuku moda na lampa ra loa, lain bune ntoin, lampa ra lao dari mbojo ne'e lao aka jawa ne'e lao tabe tabe aja kalo mantoina dua nai tolu nai ampo murongga ara jogja, ake ngemom se- sejam dua jam aja waura rongga ara ake makanya nggahib dou mbojo dohoke, wancuku pentina kasakola ra ngupa ilmu ana, ma paling ese re kau kulia ana, kulia ana. Ya nggahi ba ndaim si mungki lain ba dou mbojo poa pani, <hesitation> doum tua be aja wancu ku ne'e na kasalo anan, ka kulia anan dou jawa pa, dou madura pa, dou kalimantan pa, dou palembang pa. Doum tua na ne'e si eda anan na taho mori ta tando pede, na kau ku anan sekola sa'ese ese lalon sakolah ngupa ilmu, sampe sa'ese ese lalona ngupa ilmu, kombi ede waup.